أحب أختار أكون نسر لأنه يطير عالي في السما ونظرة مرة الجوي أجدر أشوف المناظر من فوج، أحس بحرية وقوة، وأجدر أستكشف أماكن جديدة، وأعيش مخ-يعني مغامرات مختلفة وجديدة كل يوم عن اليوم اللي جبلة، وبعد جوتة في افتراس الفريسة فالنسر جوي وسريع ماشاء الله.